गन आउने जनवार त झिक्कै छन् । गाइबाच्छा, गोरबाच्छा सबैका हणम्णी सबैका शरिरम्णी गन आउनी छ । झन् तनी गोरुबाच्छा बान्या ठाउँ गोठम्णे हेद्दे हो भने त ताँ झान पन सक्किनैन । गाई, गोरु, भैँसा, बाख्रा भएका गोठ झान पनि सक्किनैन । त्यही बारेमी सोच्चे हो भने भयंकर गना आउनि छ । यदि सफा अद्दे हो भने अँ थोक्काइ निको हुनो छ । नत्र त्यो सफा नअरिकन तेस्सै राख्ते हो भने खत्तम गन आउनि छ । अझ भन्ने हो भने कुकरका हणम्णी बढी गन आउनि छ । कुकुर जाईँताईँ फोहोरम्णो पनि बस्या हुनो छ । त्यही भएर बढी गन आउनि छ । कुकुर, गाई, बाख्रा, भैँसा, गोरु लगायतका गोठम्णो अथवा तनी भया ठाउँम्णो झिक्कै गन आउनि छ । त्यहि भएर ई यी झिकै गन आउने जीव जनावर भित्र पड्डा छन् ।